Ya'á najanchí yelo janxo akavinixo, uyee iyoye na'a lakuaxo takayii, kuexi ngua c <hesitation> kuin nalé, ñale iyoo ñoxo anale ñonjan ayente laxo'o, nale xokila jokava'axo alenakutavaxo ndakaxi xhikuu, kutanaxo enlaxu azucar vii niyee iyoo vaxhi luluja nalakuaxo taka kuexixo nala kua hí modo xhí ku kuiita takaxlu kú noñoxu'a.